La Thailandia al e ün stat dël sud-est aziatico famuza për i suoi templi cume cume ël Bangladesh e i stat da fianch. Famus a ie co cume sport, ël Muay thai, ch'al e ün sport dë cumbatiment ëndua a dövru co i gënui për pichese ecco